अम्म भर्त इति हकोतिक् उत्तोक्नो, जोत्निकि मोह रज, रज, मोन्ति, रैजो, हकोन् भर, नोत्-नोदि, पहर् बोह्यम्, असर् अनुस्तन्, हन्स् कितिक्। पहर् बोह्यम्, नोत्-नोदि, दलन्ग्, इति-दि, भर पोह्येसे। जोत् अमर् भर बोह्यकोन् धर् मनि रपेक् कतस् तो, दर् भर बोह्यकोन् सरिन् रस्त, जोत्निकि भर्त, भर बोह्यकोने इति हन्स् कितिक् मोहे एकोन् देक्, जोत्, ए देकोने अमर् बेभिन्नो भक जोनगोस्ति गु। हन्स् कितिक् पहर् अनुस्तनित् कोर देखे पोह्येसे, भक भके लुक से, <hesitation> ए भक भके जोइ दे अमर् भर्त, भर बोह्यकोन् एक् होन्देस् सोपोन् न भर दोए। भरन्हील्, भरन्हील् देखे सभे पेरेगोने तोह्येसे, अरो एकोनोतन् तिक् रस्त सभे पेरेगोने तोह्येसे।